Ütskõrd jõudsõ mino maja postkasti sääne kiri, koh oll' kiräh: Provva Iva! Miiq käeh om suq tütär. A ma es nakkaq murõhtama, selle et mul ei olõq ju tütärt.